A li voti la intuizioni n’ajuta a pigghiari li giusti decisioni perciò è bonu ascutari la intuizioni quasi sempri. La intuizioni ni veni in menti quannu avemu na pocu di informazioni ca putemu utilizzari pi previdiri chiddu ca po passari nni lu futuru; a li voti s’indivina e a li voti no. Tuttu dipenni di quantu informazioni avemu e comu l'analizzamu nuàutri stissi.